Mma nvine sen nyeng hiwum odi sa abease odo ahara bahun inai so ozeb norong asebho ara reb bhaaaafa ovoi bha isa o, ara bhafa hovoio ayubha avaa ngbon gwe asa ara ava arong ava bhuhazum iwuwume bhese ba ado ehon, eyum ayaa bhenene vene ba asa enang odemene afi bho asi m. But heyong sa num bheven a rabara bha ara bhavu avu bha afi bha bhovena osi nzia bho demene asi mma anu ethoma.